Ntukitu vincha te chi´iriti te sa´arí tichii yerí, jaxiri ya´a te sabri tíchii vincha te yeeri te suni ku chu´jo ñii ji staa te keo te suni kuu ja, janani te nu ntucha, satuo ntucha vincha kitio chii nu te keeyo te yua yeto vincha. Te ja keeto mole ntuchi chi ketoo ntuchí te sato chu´uyo yísí yo chu´uyo yísí yo chu´uyo un te keeto, chu´uyo ya´ayo te keeto. Va nanii sa´ayo mole ntuchi tiluchi chi yua ntooni chu´uto nu xi cho'oyote chuutu yua too nu ji nananiji, ji nanani ya´a.